Scalera niom wendyee nnom joonaꞌ, niom scalera na tuii oo na cwilꞌa nnꞌaⁿ ñequio nꞌoom ndoꞌ niom scalera na cwilꞌa nnꞌaⁿ ñequio ncjo. Cwii scalera lꞌuenaꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ nncjaawa tsꞌaⁿ cwii joo yuu na mandye, scalera lꞌuenaꞌ na cwii tsꞌaⁿ nntꞌioomnaꞌ cwii tawꞌaa chaꞌ na jaawaaⁿ nacjooꞌ wꞌaa, lꞌue scalera chaꞌ na nnda̱a̱ nntꞌiom tsꞌaⁿ juunaꞌ cwii poste chaꞌ na nnda̱a̱ jaawa tsꞌaⁿ na wjaatseijdyooñe cwii foco oo na wjaatseijndyooñe cwii luiixjo sa̱a̱ luaaꞌ yuu na nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ cwii scalera ndoꞌ luañe joona cwiwilꞌueeꞌndyena scalera chaꞌ na nnda̱a̱ nncꞌoowanaꞌ nacjooꞌ lcaaꞌ yuu na joona nntyjondyena chaꞌ na nnda̱a̱ nntioona nteiⁿꞌ oo chaꞌ na nnda̱a̱ njñomna teiꞌxcaa ndoꞌ mti jeꞌ niom xjeⁿ na joona cwiwilꞌueeꞌndyena cwii scalera na cwitioona joonaꞌ nacjooꞌ we nꞌoom chaꞌ na nacjoo joonaꞌ nntyjo lcaaꞌ na joona nnda̱a̱ nntyjondyena.